<noise> कुक्कुरन और बिलारिन में कई चीज एक दूसरे से अलग होला, जैसे कुक्कुरन के अपेक्षा बिलारिए ढेर फुर्त होलिन लेकिन कुक्कुर बिलारिन से ढेर वफादार होले।